मलेशियन चायनीज न्यू ईयर हारी राया ऐदिलीफित्री। आनी दिवळी ह्या फेस्तांक लोक आपल्या इत्ताम। आनी सोयर्यांक आपली धरम उगतीं दवोरतात। बाजू, कुरुंग, साडी आनी च्योंगसाम ही तांची नेसन। मलेशियाचो हिंदु लोक तांच्या मुरुगन देवाचें थायपूसम। फेस्त मोणोतात तॊचेंच दिवळी तीं मोणोतात मलेशियाचो। लोक रमदानाचें कब रक हारी राया ऐदिलीफित्री। मोणोतात हेउं जाऊन आसा मलेशियाच्यो तॊडॊ पडती।